Na jambo haya masambe, wezairi kiikala bamasaa ya nane kutege maana najinsi vene uivikire konouifunikira sambuka iri mapema, lakini kono waivikire wazi siirisambuka mapema tuku mboa yamasambi kono wai kunukire sambuka iri mapema lakini kowairekire wazi siirisambuka mapema tuku. Lakini kwatite hatari kwatite vadudu vyokiingira, kwahiyo ivovidudu ko viingirire shanauri yasambukire mapema, kwahiyo boya haraka vi kowaivumilia labda masaa ya nane, wazairi kuriwa iyo.